La kúxen re juⱥⱥ’ rá mareti óora ere guíiná’ jná’ biiga laku jïï edxii jötu ‘ná’ re jmⱥⱥ rá’ jmí’ lɇ e eli guíi’ náa’ elaku jïï xen e xen jú kö’ jöto re íí náá’ ‘myy kiee’ jú kö’ ki jöba re guíináá’ e jyn dsiráa’ eajiala ku kú’n jná’ jú ejöba líi lɇ e ä’ kie’ dsi my teerá’ dsírá’ ajia ka ‘uaa’na emy la jné náá’ kö’jö jyn dsirá’ dseli jnéna kí my guíiná dxó enɇ ere lí juó’ re jmⱥⱥ rá’ jná’ ela relí juó’ ere guíináa’ köö e dxo.